يعني اول اشي بنجيبها بنتركها لتبرد حتى ما تتضرر لو نزلنا عليها بالمية الباردة. بعد ما تبرد شوي بنجيبها ونضيف عليها شوية مية ونضيف عليها سائل يكون خاص بالمقلاية وبعدين بنجيب فرشاة ونمسك ونحكها كتير منيح لبين ما تنضف وبعد هيك بنجيب حتة قماشة كويسة نضيفة وبنشفها وخلص.